Kondeye to gari wali, nange wurtoyke mi waɗa yahdu ba kilomitare goo e bimbi tan. Banda filaaki ki mi waɗaata haa nange muta. Taagu fuf haani waɗa yahdu kilomitare goo e fecco e yandere goo ngam jaamu ɗum.